Kaofa mahandro akôho ndraiky izy avy tapahagna lôhany igny efa misy rano mandevy ake agnavolovolosagna azy de izy kaofa voavolovolo igny titititehigna amin-jainy izy araka ny tetika le itiavan-tegna izy, igny am'zay vita igny am'zay zany asiagna sira am'zaikiny izy fa madio tsara igny de ata agnatin'ny vilagny de ambesagna izy malemilemy zay vao mikarakara saosinazy <noise> de izy kaofa malemilemy igny am'zay, ampidirigna am'zay zay saosy tian-tegna ampidirigna aminazy de karokarohina helahela de igny am'zay izy masaka.